Ngua̱ sá ku̱ni xi xa̱nda̱ba̱ne̱ ya̱a bíé chjo̱née̱ a̱beni majngindíéa̱ sá ku̱ni xi líchabáne̱ majngindíéa̱ yánú ku̱i̱é chjo̱ó yánú ku̱i̱ebáa̱ ngua̱ a̱ ya̱ yánú bíe chjóné kua̱ a ya̱ fayusúnne̱, fayusúnne̱ tjin xánda̱ xi sasíénjínra̱ sa xín ni̱kjayújuanee̱ ya̱ fayuju yánú, ya̱ bayujusún yánúu̱ bíe chjo̱ne ngua̱ te̱ ku̱a̱sín ya̱a tukja kjíndiáne̱ kua̱ ku̱e̱sutjíóo̱n tsi̱kjíóo̱n si̱ku̱ne̱, chajndía̱ na̱yu̱ a̱beni bákuá, a̱beni nchábakuá, a̱béní títsíkjien kji'ndiá títsíkjíé kjúán ñáñú skui nándá ñánú skúíbá ngua̱ bakuá xínkji kua̱, kua̱ ikie a̱béní, a̱béní nchabakua kjindiane̱ kua̱ kua̱ te̱ku̱a̱te̱sín nchámaa̱ xi indi xánda̱ líjchibáne̱ kua̱ jabení bíekja̱ndiera̱ ne̱sákui yanú kjuayúju ñánú, chan bíekja̱ndiera̱ ne̱sákuine̱ ngaa̱ tibákuá xi i̱ke nana̱a̱ a̱ma nga i̱ke a̱ma nga xaan te̱ bíé chu̱ba̱ ne̱ésákuine̱ kua̱, kua̱ i̱ke ñánú kúsin kée bakua nana̱a̱ne̱ bíé, bíé ndi chúu̱ líjchiba ne̱sákuine̱, ngua̱ yanú kju̱a̱yúju kúsín ku̱a̱kji̱e̱n menú xi ski̱ni̱e̱ a̱beni májgia̱ sá ku̱ni xi xa̱nda̱ líjchibáne̱ nchamajgia̱ nana̱a̱ sá chu̱ndu nchamajgia̱ sá ku̱ni i̱ke, i̱ke I̱ke ngátsi cha̱kji ngátsi ngua̱ nchamajgi'á kjindiáne̱ kua te̱maa̱ chu̱ba̱ ne̱ésákui kjinie ngatsi xi nchakjinie nana̱a̱, te̱ ku̱a̱sín sín ne̱a kuine̱ ya̱a amajchané kua̱ nchakjíén a na̱yu̱ní a níjmíení kua̱sín xi ku̱a̱nníne̱ kua̱ te̱ ku̱i̱e̱é chjo̱ó ku̱i̱e̱é ne̱sakui te̱ ku̱a̱sín, tu̱ ku̱a̱sín tu̱ ku̱a̱sin kjímane̱ kua̱ nchabakuá, nchabakuá xínkjiné kúsín, kúsín si̱ín kúsín, kúsín a̱ te̱ ku̱a̱sín, te̱ ku̱a̱sín nchásin kjíndibá ne̱sákuine̱ a̱chu̱nga ku̱a̱jcha te̱ ku̱a̱sín ku̱a̱kuá kjindiá ne̱sákuine̱ ku̱nia sín kabakuá nana̱a̱.